सलाद बणौण को तरीका: एक कटोरी मा नींबू को रस डालि दि। जैतून को तेल और नमक मिलावा। अगर मीठास चाहौं त शहद या चीनी भी मिला दी। अंत मा काली मिर्च डालि और सब अच्छे स मिलावा। या ड्रेसिंग अपने सलाद मा ऊपर स डलि के मिला दा। झटपट बढ़िया सलाद ड्रेसिंग तैयार वे जांदू।